कुकुरा हुनुका त यब कतेक कहु यब बयाम करे सकेसइ । सक सम्म त हुनुकर आठ दस घन्ट बयाम चाही । कतउकी कुकुरा हुनुका यापन खाना हैने बनावे सकेसइ । हुनुका यते वाते जाय पर्साइ । हुनुकर <noise> कुकुरा हुनुकर यब <noise> चाहिने आवेसक तत्व हरु फेरी हमार <noise> हुनुकर यपनही खो बनावे हैने सकेसइ । दोसर जनक खोज्मा जाई के बयाम फेरी उतुरे करे पर्साइ, पचावे पर्लइ कुकुरा हुनुकर हसे कुकुरा हुनुकर बयाम नाही कर्तइ फुर्तिलो फेरी नाही हतइइन्त, सोवास्ते नाही हतइ । हसे जुन किसिमसे हुनुका सोवास्ते हतइ हुनुका फेरी हमार <noise> यब कहुन नराम्रो शक्ती के यसइ । जसने नराम्रो कखानहु काम्मा फेनी हुनुका देसइ हमरा के साथ बहुत बातमा हमारा के देसइ कुकुरा हुनुका साथ र कुकुरा बयाम उहे कह देउन आठ दस घन्ट त चाही चाही चाही जस्का कहले फेरी <noise> कुकुरा आठ दस घन्ट त चाही चाही चाही ।